<hesitation> Meehwɛ mmerɛ dodoɔ a anɔpa, mɛtumi de aasiesie me ho anaa mɛtumi de aayɛ ahoboa a sɛ bia meekɔ adwuma a, mesɔre anɔpa a nnwuma a meyɛ no dɔɔso. Mesɔre anɔpa a, mɛdi kane aatwitwi me se, na maakita nsuo aayɛ asɔre, ansa na meyɛ asɔre wie a, maaba aabɛpra me fie, anɔpa mu no nyinaa me pra, na me pra wei a maayɛ me breakfast a mede bɛkɔ Sukuu. Nti breakfast no koraa bɛ take 20 to 30 minutes, na mesɔre nso a mɛtwitwi me se bɛyɛ 5 minutes, mɛyɛ asɔre 19 minutes, mɛ pra bɛyɛ 15 minutes, me wie na meyɛ aduane no wie a, na mede bɛyɛ 5 minutes aadware, na me de bia bɛyɛ 5 to 10 minutes nso aasiesie me ho. Nti me ka ne nyinaa bɔ mu a, anɔpa no deɛ, mansɛe mmerɛ koraa no na nnyɛ bɛyɛ sima <hesitation> aduokron anaasɛ dɔnhwere baako ɛne sima aduasa. Sɛ mesɔre a, mɛtumi de saa berɛ yi aasiesie me ho, na me de aakɔ sukuu anaa me de aakɔ adwuma.